Nu sonyi gwan, dyi nuge nga shimdan, mbu khar viti ɓanga, an njeku khang, kume nan ngang nga shim ngga sa nga san nu ɓu̱rti, nga shim shinga ɓurti fan ndu sonyi gwang nu ɓari. Ganje nang ngang, mbu nga shi ɓurti, nga shim ɓusengi war mut, mbu nga wai, qusongi mut, genje nang tu̱k nga shim ɗu̱nga guma mbu ngutti ye citti ɓangan, ledanga mbu nga mbu nga ɗu̱ guma, nga shim gwanga dye shiri nuge nga khubki, nokhzu, qusengi ɓanga, kap nu nana ɓanga ku̱me nang ngang, fam nu sonnyi gwang nu ɓari, nga shim gumnga mari, manuge ngaka shiki tlunor khari, tam da nduki, tu̱ki shata nga, wor ma ngga ɓii wara, worma tu̱ gwa dye shirku, ganje nang tu̱k ganje nang nga shim shinga, nga shim shinga ghuti, mbu ghuti mbu ghuti nang ngan. Nga shim konyi ghuti, nga shim gwan nga kulpi wan, wan dyi dyirap mbu ka, mbu shir kap nang nga mbu sonyi gwang nu ɓari. Nga shim llendeng gwan nga dyi nuke, a nyi tun nuge ngga gwaki, gwan nga mbu sonyi gwang nu ɓari kume shata nga vara, shata nga nduki ɓu ghaiyi, shata nga kap nduki nu gya gan nje nga tuk. Mbu snoyi gwanɗi nang, nga shim gwan nga tlunor nuge, mbu nga shiran nang kap mbu llunarang, nga ka gwa dyi nuke nu gana nu̱ nga ka gwa bote nu̱ nga khup wara, khara da, khara rab, rab. Ku̱ me nang nga, yang ku̱me nang nga tu̱k nga shim, nga shim mbu sonyi gwang ɗi nang nga, gwan nga kap dyi nu̱ge nga shimdam kume men, nuge ka ƙanki memunara gha mbu larji nang nga, nga shimdan mbu sonyi gwanɗi nang. Nga shim masa nga dyelubari, nuge ka shata ki nga, a ny sarchi mbu nga yir ye ma nguri, nga ka ka dye lubar nang kaɗu̱ nu̱ nga anny sarchi. Mbu nga shim shwata nga nduku, nga ka shata nga nduku, nga ka shata nduku memunara da, anyi sarchi tuk gwanga barke ɓu magham dyina yang mbu sonnyi mbu sonyi nuge a ɓari mayi gwandi nang ngang. Nga shim pata nga a num dyi nuge ngu shiran, ngu shim gwanga zumdi guma, zumɗi guma kuma mbu ɗa ɓa ɓu, yang sai eh sia nduk wa khagha nu kaɗari. Mbu sonnyi nang ngang. Nga khud magham, magham tu shata nga, magham ti, ti ji sa kap dyi nuke nga saki khara nu dyi nan, ngu shim magham tu mbu nu nga, dyi nuge nga ku shiki, tu magham vir sa ya, jinga tan gwa dyi nuge nga lapta nang. Mbu sonyi gwang ndu nang, nga shim ku nduki zun za nga pa Ta kume nang nga shim mbu ghai ɓang nga shata nga ghai ɓa ngu nga shim magham tu ƙu̱n njip ya nuke nggu shataki ghai ɓan nga, nga shataki nduki nu gyu nje kongol nu ngu, nga shataki rap ta ku. Kap ndu qusongi nu- nuge cham a siyen. Mbu sonyi gwandi nan yang nga shim magham ku nduk tu nga nu nyifiri tan ki llina nu nyifa nuke nga ka gharki ghai yenɗu, a nyi sarci mbu sonyi gwang ndu nang nga, nga khut magham, nga khat magham nan nga qusongi ɓannga ndu yita qusongi nu nga khaki magham yita, magham ku wudyu mbu sonyi gwandi nang ngang, mbu sonyi gwandi nang ngang, nga shim qunnaga, qunga mari nuge ghai ka ghai ka, ka gwa dyi nuke, ghai ka, ka gwa dyi nuke, ghai ka gwa dyinuge ka shiki me ch gwanta dyin nduki nu rungi <noise> ku nu ye ghaiku Nga shim qunngu ma nguiye citi mbu ghai ɓannga, nuge nuge nga ka saki qusongi ndu annyi nduku, tu gwa zhazhi nang ngang. Tu gwa nguti ye citi nuge ka nuge warma mbu shi mbu shi kokwanto nu dyi nang ɓa yang lendang nang nga, nga zuran za, nga shim tu ghai tu ghai ki wuti nga, wunji dyi mu nga shiki, dyi mbarkandi nuge nga shiki ye ghari. Tu, tu ɓena nduki da kwalmari tu mburi nga ku, tu ngud dyi nu ke nga shirannang nu shatar nuge nga shiran mbu ghaiyi, nu kap dyi nuke nga shiran. Mbarkandi nga khut magham mbu sonnyi nang ngang, gwang nga nɗa. Mbu sonnyi gwang nu ɓar nang, nge shim anuyi, annyi nduku mbu ghai nang ngangi, annyi nduku mbu ghai nang ngang, ku gwa dyi nuke ka zuki, dyina kume, ta, dyi mbarkandi nuke nga shiki mbu ghai nan ngang. Fan ndu sonnyi gwang nu̱ ɓari, yang nga shim qun nga, yema, nga shim qun nga yema nga shim llendang mbu sonnyi gwan ndi nang ngang nu ɓari, nga shim qun nga ma nuge nduki khang ka ɓa ɓati zum dye zumndi, kume nga. Llendang dyi, dyi ku kwa nje khang nu ge nga shim ndan. Shinga mbu ghai na ngang, yang nga khut magham ku shata nga kap dyi nuge saki khara nu dyi nan nang, magham nga ka shi kyang, tu magham vur yu, tu magham wudya, tu magha shata nga mbu sonnyi gwang ndu na ngang, gwan nga dyi nuge kap nang njee ki na ngang, shinga kume kume ghayang, kume gwari ghai kume zalale ɓu magham, a dyi na. Kume nang nga khud magham mbu sonnyi gwan ndu na ngangi ku shi kap dyi nuge nga zukyang. Kume gwan nga ZhaZhi, kume gwa nga zhazhi ɓaran, sa an nan gwa nga ZhaZhi ɓu nduki tuk. Mbu nang kap dyi nuke nga zukyang magham ka shata nga, magham ka vir zalale ya, magham ka wud ya, kap dyi nuke nga zu̱kyeng magham nga zuni ka shiya nga khut magham tu shiya kume zalale ɓaran.